संयुक्त राज्य अमेरिके गी संस्कृति म विभिन्न समुद्र छीन जेमा विभिन्न नसल, भाषा और परंपरा भी सामिल ची यखों जू संगीत कला और जू फ़िल्म छीन ऊ विश्वभर म प्रसिद्ध छीन स्वंतत्रा और उद्यमिता गू एक मज़बूत आदर्श ची।